Va tete ngor kothei mang tennik ko dok a kalsie, a nie to kua, koma vle papat. Koma papat ngei kta pat mang tennik ko dok a kalsie, tete koma psom o is, keikiem mang a nhomok to mang tennik kuis kam pat vap. Koma at mang how ii ngia ko vle he kolout kun nam aa mein to edo, e titou nma psom dok, einou nma psom dok. Ngolmialol ruk ngata nho kun mareng mat, ngma psom mor ngma rere malpgem mor, mang oni keknen oni nhomok, ko keis kam pat mango papat ruk tkus he koma vle kta kaekon kua papat kam nho kun nam o nhomok ruk endruk, va kama rere kar kloess. A nho langto koma vle ka pat kom vle kpupunpa ngap ta pat, koma pat mang ngor kunmnam aa valngan to kumerom e titou kre inou. Ko ngota lalout ngota kaelel nguro yaek mong ngor, ngot ngei loktave a totu. Ngome lokta vle nang tennik ngoma pat mang teinik ko ngoma vle, ngota koum ka vle, ngoma vle nang te. Mor ktus ngot hergia vle kumerom e titou, ngot keis kam meit mang a lhou a tgiang, ngot keis kmonit nama na hep a tgiang, ngar kaener ekmor, mor tkus, ngot keis kam vuvulgi, konnit. Tete a keknen to ngerlo is kam kta vokong, enang dok koe lols kamta ngae ka onit o a kolkha tang dok kmonit kre kusa, o dok kmonit, dok kre lalu muo kam meit nam a hep a tgia. Tlo kta nho nang tenik. A nhomok to o muo kam meit nam a lhou atgia kmemik va koum ka khanier, ngore mo mimor, mo kruk, kma sesik mong ngor ngar ka koum ka psom mor tkus keimim mor ma pa keknen to kta vei ngor kaenik, ngruak pupunpa ngia ngo ma vle nangte ngotsim kut mo kabisim mor. Va nang tete ko ngote klalout a keknen to tlokta vle e. He koma vle pat. Koma vle kta pat te o ngam ngae pup pam mor ri kun nam a lhou atgiang te ngom ngae kaemik, langto nera kamliker klenar kama emem o relot ma sloumok ngrora mo krur nam a lhou atgiang, kero keknen ruk tennik o ngot keis kam ngae kpupunpa tammriem ngae ka khanier, khanier ngam ngae keimim mor ko ngom ngae e vle nam ngae slok mana ngor ko po tuvik mang a a rorot. A kalla orom o muyol, o khanie ri i ngom ngae eharmar ngae ngom ngae kiengae mang a rengmat nang ngom ngae pis nang ngam kut ksol olmor orkor mimim mor ngae e ngom ngae eteti. Vanang ko ngrer kat kaeknik ge, ngrua ngae ngam mriem. A papat to koma vle e ngae kom ngae ta pat mang tennik, ko mo o ngness va ngota vle kumerom e titou kre inou ngota vle ko penharim vap, a nieto koma vle ka pat mang, koma vle ktua vuvokong he tete koma psom ngle kloess, te mua ka vle nang ngor, mua koum, keikiem ko muta mormor pum a mem atgiang, mu totek mna vrik ka vgon attgiang he mua smia moter muk, muangor kam mo krur mang nga nnieto annieto mua koksim kut kaelel ol orom otgoluk kun pgiegom muk, a keknen naka vle muaka mnor kam mon smia motar muk. Kaekiem enang ngor tennik a keknen to ta vle. Gi tete ko ngote klalout, ngot korim a keknen to, yelois kam vokong langto kam ngae ta koum konit kar kaka nopia koma hep o min kam koum kmeit pum a lhou tang o kar kaetem min kam koum kolemik mnam a lhou atgiang. Ngera vokeng te lang to ge langto ge. Nang tiennik ko mor o yiss o ngom ngae me mor pum a lhou atgiang, a hep atgiang. A papat to edo koelais kam kiengae. A papat lang to kat, koma vle kta pat mang nnik mang ngrutek ngror nek mamoptang ngma vle mo veing. O kolkhek ruk ngom havaet o kolkhek ruk nong kimeha e, ngma mon rik te, a kokha to ta ktiek orom va a i ta ktiek hore orom atgiang va edo alomin. A sarere kar a sande alo kolkha ruk en ngiduk ngom hera vle kun mnam o o papat ruk kam punlip ngae ko kim kruaro valngnek he. E titou nak pat mang ka ni mhel to kam ngae ka ptang, ngom hera ngae ka lluol ko gunkas kpis. Ngrara himhim o ptiek o rek, o yok, o vep ngo kainek ngae kam ngae kimo ptang. Ngoma ngae kam ngae ka ptang erieto ngrora ngae ngok kim. Va akuruk tok kat. Nga ka vle ko mnam ngaro rengmat ngae, ngae anikolkha to ngara kael te mar kam punlip ngae ko mnam mor akuruk ngrua ro rektor, mar kat. Ngara kol edruk kuva mou, ngma llol o slang kous o pye kukumur kirkmar to ngae kam ngae ka ptang nglennar. Ngamapa plang tok, he a nhomok to mang ngop, te mor kruar valngneik, ngata vle ngae ngora ngota mokpom. A mokpom a yar a monho. A simre a totu ta vle klik tennik kaikiem o keknen ruk ko nguortek nguornek. ngol malol ngat kut kaehar mar. Ngae kais nam a valngan to mor. Ngota lalaut kun mnam a main to edo ngoma mo ptang kat. Nguornek ngma vaeno ngor ngome ka ptang en drikut marmar o ku mou. ngom ngae korsang ngma pamlok. ngoma momrot kaemik ngae-a vlemas ngorer kaeknik. Nang a hi to. ngora mnorte o-e kaka to. o e yiya to. o eros to. e titou to. e inou to. ngom her mom nor mongnger he. To ngorer sma moter mor. va kam ngae po pnes o-reha. ngera vle kvokong i lenar ngara pis. ngiak mang omia tgus. Nger kaisis kim omia tgus kam nngiar eka klang ngar ko ya mner te. omia ruk tgus, i ornieruk tok. Yamnor mang ngar kaikiem i tet. inan ko ngama vle. a mokpom. muma moptang va kmoptang nguk mang o reha. moturang orom o morek. o ool <noise> o yor ngma pagis. ngera vokong lang to nam her koka lol kkero ool khurpis orom ke. Vaei tang o kam pis kngam malpgem o ool. pis orom akre kam pis kael kam turang ngain pum ila yor. a keknen to edo ta vle tennik. Tete ngot lovu kta serpak orom keknen ruke. he koma vle kanho mnam a main to tete. a venloot to tete va a venloot to tennik. Mang nguortok. nguorpaek. nguorees tennik ngat kut vle tok. nang mor tete ngota vle te. A keknen to koma vle kpat mang ngar. mote mail ngom hera grung kngae kam. ngoma kaoror o gerap. ngoma ngonage ku gunkas. ngom kaussie o rek ngo hier. ngoma lol oveep ngo kaineek. ngoma kaussie o yok ngaro vut. Ngotkais kam ussie nooma noup va indo ilaro relot enang a ngaining anieto. nger kaim. To khipum to khop marot to ngorera lol he. kam ngae ka ptang ngluenar mor kam orsang kavle. mar kat ngara mrot ngore ra vle kmorsang ka vle. Mor o is ngora kakhanier kngongae nang nguortek nguornek ngare korsang kam pamlok pamlok kngae kais ko avlemas o asegain, okolkhek akuruk. ngot her konit ko. Ngota ngae ka ptang ngar kam vur konit kar mar na- Kam serpgam anho. a mokpom. a keknen. anieto. a nho mok to mkor mar tennik. mor oyis kam mo mnor mang ngor va ka nho te ane mokpom to ta vle kun pgegom mor. Eii. tennik ta vle tok nang tete. ngote lokta momor mangngor. ngome lokta moptang. a keknen langto kat. mang a-a nho to tennik. mor o yis <noise> ngoma ngae ko po pnes o. ngorak pu punpa mo poturvik. ekaim a ngaelot tang enang a a ngoulo o omorek nang ngorak pis e gatgat e kaelpun ka elelol. ngera ngae kpis ko mnam a maksin to edo ka klang ngar. mar ngam kaotol. A keknen to mang a kaotol mang o mia ta vle. ta serpak ko ngrua keknen to ngara vaeik. ngar kokakol ke yet ke vgon o. ke trausis o ke singlis kam pis kngam ngana ngain noup. va akre. Ngar kaen ngang ngain o anieto to ya mar kmen ngang kam asrim in ko ngat kotol mang ngain ko ye pis ka klang ngar mo relot. ngar kaen ngang ngain. Mor ngoma punpa mote. ngom ngae ka klang omia ngae kngam ogun mail. nangko ngom lo gi kaeknik e. Va ngomla punpa enang tetekun nam o mok to la kyei ngat kaeharom, no ngom sngam o krar kam ngae kim o ngeinlu o kam ngae elpun kangiar. Ngrora ngiar ngae ngor kaekni orom otgoluk, otgoluk. Vang ngrora pis ngrora pis ngora sireito ngrer keisis kim o tgoluk hera vle. Ta mainang enang ngar kat. Ngale koul ma kolkha tang kam pis ka nngiar, mor kat ngrua ka vle. Kmotol mang ngar. A keknen to tete tmi nop hak. Edo kua nho mang tennik, te ka vle kvokom he kua svill te tete mor kam kaekom o papat ruk kam kat kae kaenik. Her tok